Ny alika mila mampiasan-tena ao anatin'indray andro a, dimy amby folo minitra eoeo nefa tsy voatery mila fampiasan-tena izy fa miankina am'le alika misy ny alika race a, misy ny alika tsotra.